E inzandus, tanti po cumenzai, potzu nai ca deu s'insalada dda papu a tot'annu. Ma sa cosa prus bella, nareus, sa chi si prandit, a bortas fait a papai sceti cussa, est s'insalada chi fadeus in s'istadi. Fadeus, deu fatzu, pobidda mia fadeus u' insalada mista e poneus u' inasci de cosas. Inzandus, poneus, po nai, patatas, fasobeddu, ous a tostau, tonno, <hesitation> tamatiga e dda preparaus in custa manera. Poneus a buddiri is patatas, ddas fadeus, impari cun i' patatas su fasobeddu e is ous. Tocat a donai atenzioni poita is ous coint, <hesitation> in dexi minutus, su fasobeddu nci ponit de prus, nci ponit asumancu binti minutus, candu non sia trinta, is patatas 'ncora de prus. U' 'orta chi funt budditas <hesitation> 'olint, 'olint lassadas fridai poita non fait a ddas toccai cun i' manus ca t'abruxias. E sfridadas chi siant totus custas cosas, incumenzas a preparai diaderus s'insalada. Inzandus cuminzas a is patatas, u' 'orta scroxadas ddas segas a arroghededdus, su fasobeddu, anzi, mi seu scaresciu de nai ca su fasobeddu prima de essi postu a, 'olit preparau Poita 'olint segaus a parti e atera, nareus a su cumenzu e a s'acabu, giai sempri 'olit asumancus segau in dus arrogus. Ah beh e poi torraus a <hesitation> a sa preparazioni. Su fasobeddu est prontu e is ous, cotus a tostau 'olint scroxadas e cussas puru a arroghededdus. Totu custu si ponit aintru de una <hesitation> una, si ponit aintru de u' insalatieri e s'aciungit su tonno, s'ollu, <hesitation> sa sali, nosu poneus puru, funt custas specie de sartizzus, nareus de fatas, imui funt fatas in Italia però fiant, nareus, de origine tedesca. Poi amesturau totu a pari. A mei mi praxit a ddi poniri puru maionese, chi est bella, prus bellu 'ncora, su gustu est prus bellu 'ncora e <hesitation> e custa est u' insalada chi fadeus giai sempri in s'istadi, in s'ierru non <hesitation> non arrechedidi meda. Est u' insalada ca prenit, eccu, est <hesitation> abastanza <hesitation> abastanza unu pratu chi chi prandidi, unu si ndi pesat de sa mesa mancai apa papau sceti s'insalada però est prandiu e nareus che fa <hesitation> si narat, in italianu si narant piatto unico, ma basta chi siat